Zaho zô rehefa manasa raha de mampiasa ranona savogna. Ranona savogna ampeseko miovaova, karazagny roy akeo, indrendreka zao an mampiasa nickel de ndrendreka zao an mampiasa impec.